Wanyama wageao kinyaa makui, mabata, mbata ukiacho basi enga kure wavugu echoo mpaka uone kinyaa. Makui nayo hivo hivo, agea kinyaa makui, kuibu kusogea nimekuta sufuria basi umanye enda ilambe. Akailamba sufuria wayasa wako hundukia vitu, kwahiyo kuikia damia kinyaa.